Feelika lminnga firgikani, sera youm owga mashado iskinami, trin samija baton dola ya bartamaneila kofinamn, ya kesiko digera igar nadifeila <hesitation> kof iskinami, tomo gon tarin tariglog bardo fadifja sinil iskija samijkani jogja bartaman <hesitation> kofija iskinami.